Gn'amboa agn'aminay agny da maro <hesitation> e raha heverandreo enazy satria aminay agny zany gn'amboa fady gnolo amignagny, ohatra fotsiny zany gnamboa tsy mahazo miditry an-dragno fa an- an-tany evao izy matory sy azo hampihinany ame lasety fa ahisa ame <hesitation> vato zay evao raha hihinanan'izany; tena alikilikin'olo amignagny zany gn'amboa.